اليوم أحيانا نشرب حتى خمسه ريتلات، لكن عموما نشرب تلاثه، في الأسبوع إذا كان خمس ريتلات إذن الأسبوع نشرب تقريبا <hesitation> تقريبا خمسون ليتر، ممكن أكثر.